Ny fiantraika sakafo io zane amin'ny ankapobey amin'ny fahasalamatsika olombelogne, raha le sakafo misy produit reke ratsy satria chimique maharary, misy re nahandro sakafo natirely mahasala. Zay- zay ty tsara. Zay zane ty soa amin'ny maha olombelogne antikagne satria na ty vavonintegna simba o misy chimique io